الحكومات لازم توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة النمو مهم عشان يوفر وظائف بس اذا اهملنا البيئة بنواجه مشاكل وايد كبيرة مثل التروث الحل هو اننا نتبنى سياسات اللي تحافظ على البيئة مثل استخدام الطاقات المتجددة